ऐला अंग्रेजी म सिल्वर कलर भी कहते। आऊ आज के समय म सिल्वर कलर से बहुत सारा चैन आऊ कड़ा बनाया जायल एहीबर ए महंगा भी बिकते।